Ikavi se anoi vaera o ipiau va no eh ikaviñoi, kiapa oipota pota o ipiau va eh porque yande yande yandero desi pe yaiko yae yaipotaesa ko yambopiau no, jaema se amae yave jaeko eh ikavi amae ñanoi vaera o piau